A munumang kauk ndeu se kauk timjieng timjien kauk tutsajaut jueut <noise> pjia kat rapu timjiem de kani kani carretilla pus rapu es como tutsajam es jay ngul'us y pu kari tameiñ rapu es es li kari nguex rapu es tameiñ rapu y de stikiuang es de tameiñ tutsajam kjay man'ujuñ de manatsey y es rapu ngajay jay y timjiem de kari buljua rapu tutsajam es kanjet y li li kari li kani ken ngunjiu par kua mantsajau kanje napu kua manamaut sani chi maljua rapu pus ndeu nipep limy y chu si limy pus y de pus timjiem de de mbie nguang tiñiajañ y y de man'ujuñ manatsey y de maju'u de rapu mi'ia y pus chu ya rapu mi'ia nimy pus chu ya pur karit teléfono y de internet <noise> pus rapu ya mbajau tele pus chu ya nipem mi'ia nimy rapu ndeu y rapu y chu ya pur rapu pus ya nipep limjien ya nibiaun mi'ia pus chu kuas mana'ey ngajay manatung kua ngurui ya nip mbanjaik ndeu rapu.